أنا ما أقدر أمرض روحي أو أتظاهر بالمرض، لكن سمعت إن في واجد من الأطفال يسوون هالشيء عشان يهربون من المدرسة. بعض الأطفال يمكن يتظاهرون بالصداع أو ألم في البطن عشان يقعدون في البيت ويلعبون أو يجوفون التلفزيون. هالشيء يكون طريف أحيانًا، لكن الأهم إنهم يتعلمون ويستمتعون بوقتهم في المدرسة بعد.